To, Nanguu min kiye de, nwe na tuu na dire maa shi di, me kuwo mo nyo limel fan sho, na dire di nu- nunde yamba nmaa fan shi e, mi kuwo fan shi nan shi, na diri na tiyo fiidi di, min yo mi so nnakin ne yamba, maa shine duro fiidi ē, we- me biling shi, na dire we na tiyo fedi di min yo miso woro nnakin ne yamba, yamba nmaa fanshi nang shi ē, nkebi makin ne dure she, me biling fanshi, mi we biling kele tib she bebi kwattine na kumbiyaa wu kiring ngye, ken diro na di kol we dire di, nti shir ē bu, ka wocca, kedu we a nyile she ma, berebu shi yaring dire. Kan kuwo kel mo mu yang di, man yer nin so wucca, man yaring nin, woro, nkebi maakin wu kwangye. Na mun lamshi nibi biling nin di, kei le yamba nye so, biling nibi, na mun biling dire di, to, biling woro, mun bilin gamba don dire mmabu dure she, di yamba nma dire, nmabu dure she, di yamba nma dire, kan ma di wu fiidi, kan ma di wu fedi, kan maa dire nyine di, ye mu so nmaa kin na yamba, a dure tuuro kuwo de dire, na dire. Nkidok mandi naa di, mange wmi ya mecce di, yamba nmaa shine nan shi nfaa woro an dolo kim ne boro buti, nfaa woro an- nnibi nmaa shinum de, nfaa woro <hesitation> an nundel ē tuu ka shin kan dad kin ne mota kan makin nyine di, woro di yamba nma de to, amma ken dire kuwo shi, nang wu- nang wu shin ma dure she, kuwo shi son ma bu, mange nang tetumo kining ngye, bebil nye we shotung bulle shiye, dire tibshe mu kuwo dire ndure fiidi fiidi yan temkel wmare a ngama, be nan wuwo, so shin lam shi shi bwang duro fedi. Woro mi- min nyo bu lima she, domin fan shi din kuwo shi se tuu yamba nmade nyi shinum bu. Na mu ye shi mu so tuu yamba nmaa de nyibu di, ka chung yambal mo an nunde wene di, woro mun ma kodukum na yamba, kelle yamba n shira bu woro, na mun lam maa kelle yamba di, ke dire nyino di bihina dire, yo mu so dire, ndri nmakim ne yamba, ka dire nyine di, ka dire nkol bu, ka dire nfaan boro buti nbwang nduwe, yikar, nan lam nunde nta nnungur nunde, ka dire bwang ndala kumo mange nyo kedi di, cuwo shi num kedi di, cuwo shi num kedi wu di <hesitation> yim yim de tuu mu cuwo kel she, na dire mandi naa di, nan we na nunde mu yang yikar she di, kan dum kubine di, ka tam na damdi, ta kweke she din yikar, yikar fan shi mu so fan di ting yaa me̱cce̱. Ma shinum feme̱ bwang gyen mu so, mu- bu- <hesitation> na ko mu manke di shino̱, na nyumba nmu num nang she di, kel yamba, yamba wani cu shi. For keshi a kaba yamba mamu bwang fang katim naa, mu di yang ma naa, yamba, na mun daala kumo di, yamba yang makel mo kuma na mun duwe di yamba yang maa kelmo nun gke to, a dure woro kar tu mu ma she na mun yim mu so di yamba. nmadi di to nyim kelle yamba shi shi tuwo dire, na mun bwe bwiye di tuwo nwel kabar ma, na mun rirri di, sho̱n de nibi, ka mun- mu kuwo shi mu so ken dire bulbu di, a chang ne yamba nmawe fan shi o̱, yamba kuwo shi famshi nbul bul. to, na mun yo mu so, kar ma shiir, nmakin ne yamba di to mi kuwo shi, mange mu maa wu kwangyen domin a dure di yamba nmaa shiir e̱, yamba nu ngur shi so nyi ma tuu di nyi tuwo shi num ē, Na mun kowo tuwo yamba di to,, mun teng nunde, na mun kuwo tuwo yamba di, to, mu yang tuwo shin maa nyanne; Nyanne nfang kodukum ne yamba. Na nyanne nfang kodukum ne yamba di, to, nyine mu yang kwetti tu nyanne nnungur nin so mu maa de. na mun kwetti tu̱ Nyanne nungur nin so mu maa- de, di, lob, muin nung dure mo mu so mu- mu yang bwang fang kodukun ne yamba nang wu nyanne bwang fang kodukum ne yamba. Min kel kel kume na kwattine na kumbiya na wutub na batub na be- kating kar min lam shi nyim yamba bwang tuu a fum ne kume, ku kuwo de dire, ku code dire, kel le yamba so, mamu reb dire, na mun reb dire di mun lering, kelle yamba so, na mun wundire di lam de barre keshi wur dire, woro nsassalab, kelle yamba so, na mun bandire di maa de sassasa lab na wurre dire, lamde keshi nunde wu, wu man yikar nin de. Na mum ma woro di, to mun ya mecce diin na yamba, tuu bwir wu kar kelle yamba nungur nin so bwiir e lob, mu ma, bwang bwiir a chang ne mo. Kiling de tuu, bwiir wu yam ba nye so tuuro tuuro tuu bwiir ē, na mun biling di, mun ya bu mecce a diir kelle yamba, mun yabu mecce na- na- na kelle yamba. Ka tim yaa mecce na kelledi shi diyen nbwang meccel tetume nbwang shiir, tuu dii fum ē, nai shell kwii kin we dii tum, boro buti nunde she chum chum, kelle yamba nnungur nyine so, na- nyin tuwo shi- ne bu, nyin ya bu mecce din na shi di, boko yang bwi kin a tetume, boko ko kung yan bwikin a tetumo, mandi yin; Diyen nye faa tib boko so mandi yin, Mu dum kukune fedi a loo yin, mun faa bu yin, mu dum kubi ne mu so ting faa nbolo, mun faa bu to, na nan shi nfaan di nbi duro mo, tob min lering mi so nyine. Nan lering kin ne me di, kel yamba nan lering gin neme di bolo yum- boro butil me din faam nbolo din tuwo num. Tuwo kel yamba di shi fakel kekkedek le tiye nung yan bwikin a tetumo, mandi yin, Diyen nye faa tab boko so mandi yin, buti le yim le lo to, tu bila mun we ka diin kelle yamba a tuum ne mo di to mu- mun di- ro fanshe. Na nibin kiye kelle fanje ka duro kwangye di, duro kwangye, nduro nyim yamba, duro kwangye, nduro maa kelle yamba, duro kwangye nduro ya mecce na tuu yamba nkiye de, na mu kiye chintu yamba nkiye da de to a shanne ne yamba dumu duro kwangye. Kelle tiyo fiidi kawu fedi di wuro nkebi lire yamba. Fum wu a shanne ne mo, nfum ne yamba na fum wu a change ne mo nfum ne yamba di, din kwang mu tuwo yamba, chode chode kelle yamba. Chode tuu yamba nkiye de. Ten de nunde kon. Na mum man nang woro di, to mum maa kodukum na yamba a dure nyanne nfaa kodukum na yamba an dure shodi. Na mun ma shode di to mun maa kodukum na yamba. Na sho dire ka mu so duro ko nkol buu, musa duro ko nungyo mandi naa, di yamba nmaa sinum de, ka mu so duro man di kumo di yamba nman shinum de <hesitation> Nduwe di yamba nmaa shinum de, to na di yamba nma dire nma nang shi na dire di, mu diwe, ma mu wmi de boro butu a dure dire, mamu wmi bole dire, saidai yamba so, tuun lii nyine de nyi kel shine, na mu kel shin yamba de to mu faafa kel yamba, kel yambal nye nungun nyine na chungye nyi maa she, so na mu yang kel kel she di, nkel shine din nyal tin dinne yesu di shi bwende sho- sho- sho sholil tuu bwiirē nye. Na yesu din de- dishin de sholil tuu bwiir ē nye di, to kel yamba din nyal tin din ne yam- din ne ne kelle yamba. Na wme nyal dinne kelle yamba na duro mu nomkel she tume di, na wme nyal dinne yesu dishi tang bolo kin di, mu bolo bolo. Namu na mu ye mu so. mamu nyim kelle yamba, mamu yaa mecce diir kelle yamba di to di shi na mun nyo so dire we kukune dio, duro kukunduro nyimbu yamba. Na duro nyim yamba di, nyim kel yamba di shi nyo lima. Ka wu mun bun nte di na mun nyim nyim yamba di, bidin nwe fum ne mo. Ka mun nyim tekamu kamu nbunte ka mun kol bu di, na mun nyim nyim, yamba di, boro bulle mo nkebi boro buti a dure mun yo mu so boro buti konung mu di shin ē, na di yamba maa de di, di shi bolo, a dure yo mu so yamba yang wmi bwang kel mo mu kekkedek yamba yang biyo to boro buti, boro buti musa bolo num a dure kar tuu mu yang ma shi m loo tetume, kura mu so, a kwandi bule bwedi nwe, na mun kura mu so bwedii nwe a kwandi bule di. na mun kura mu so bwedii nwe a kwandi bule to. bwang num nyim yamba, kar tuu mun maa de, ka wman kam nte shel tetime di, na bwedi nwedi, ashe bwedi nan reb nin di, ka wman kam nte di mun dib, tuu mun kam man yikar nin, man chottu yikar kel mo a dure amma na mun nyim yamba di tuu mun maa de, ka mun maa nyane, ka mun yikar nibi ka mun maa nyide di, tuuro mu maa shi, mu yang maa shi, mu yang maa shi na dinne yamba, di shi tuu mu yang faa nang buur a chang ne buur a change ne yamba a dure tuu mun made. Yamba yang nyo limal woro a dure mun maa tuu mu tuwo kel she. to na mu tuwo shin yamba di, mamu yi na bunun mamu nyi na- mamu yi na- kodukukum ne dire a fum ne mo. Ma mu bun shiir to burum ko na mun faa bo, shiir na mur dang bu shiir di, to, na mun faa bu shiir di ye mu so yamba nman nang shi, maa de kodukum na ken dire mu so, duro ko nwe na shiir nyiyen bu, na mun ye muso dire nwe na shiir nyiyen bu di, duron faa shiir, ko fanu nunde wene di, ndum ndum. A kwandi bule she, ka dire nman kuur di, ya fi kuur she, ken dire ai a fii kuur she nibi wani mor shi reb. to faa kel shiir, kamun faa nyine di, an nunde wu man yikin nin de. Na mu mange na nyim yamba di, min nang buur a dure kedi man kiye de Yamba yikar, nyi nye̱.